شیلف ہے، جو کئی قسم کے ہوتے۔ گھرہ میں کئی قسم کے شیلف ہیں، جو لوگا لگاتے۔ لکڑی کے شیلف ہوتے، دیوال کے ہوتے، پتھرہ کے ہوتے۔ تو اس میں سے ہر شیلف لگانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا۔ جیسے اگر لکڑی کا لگانا تو ایک اچھا کارپنٹر سے لکڑی اکڑی بنوا کے لانا، اور اُس کو اچھے سے کیل ویلے سے اٹیچ کرنا۔ دیوال پہ، دیوال کے اینگل سے، اور بھی اُس پہ کیل مار کے بنانا۔ اور اگر سمجھو پتھرہ کا کر رہے تو اچھا پتھرہ لینا، ڈیزائن دینا، شیپ دینا، سیمنٹ لگانا۔ اسے بھی اچھے سے اینگل دیکھ کے اُس کے اوپر چپکانا، ایک ایک پتھرہ اُس کے اوپر ایک ایک بنانا۔ اس مضبوطی سے بنانا، یہ گرنا نہیں، سیمنٹ کی مضبوطی دیکھنا۔ اور کچھ ریڈی میڈ شیلفز بھی رہتے، جو دکانوں ملتے، وہ لے کو آپ بھی لوگا لگاتے۔ تو ایسے کرنا، جیسا شیلف ہونا ویسا لگا سکتے، لوگا ان کے اوپر ہے۔